Tari inosnos akak khol nah ep tarai rhop dit el lan khon toh sukul tintin larep arereh bhel inap khon titih. Isaloh nah ol lan kasaigau, ol khep ep tatasim nah khon toh pasu tah- an lakman. Toh wuvur nah urak ol toli u nap ol wur akaki lar ku khep pas tar ep tatasim lamtin onep sukul lamtin